Intelisens artifisiel e kulle kese ɗee ɗe mbaawaa lontaade. ɓii aadama sabi ɓiɓɓe aadama moƴƴini ɗe so, ɗe lontike ɓii aadama tan aduna oo halkoto. Ɗe mbaawaa. <hesitation> Min kaa e faamu an dee, ɓe mbaawaa o nii non. So wanaa ɗun <hesitation> ana tiiɗi.